Mullõ umbõlõ miildüs, kuis saq suudat pingõlidsõh olukõrrah uma mõttit väljendäq ja täpselt vasta üteldäq midä vaja. Nii, et väega häste sait nakkama.